गखि बोहोत् बेलेग्-बेलेग् धर्न असे, पोएतेक्लोरेर् निजस्थर् बर्खिस्थर् असे, जेने दुधर् गखि। गुत गखि तिनि दखमिक् पासतन्ख, तर्बि थके अरो, हिअर् चलोरिए, प्रोतेइन्, अरो चल्चिउम् पसुर् पोरिमने थके। अरो दुग्धर् जात् नहुअ गखि। अल्मोन्दोर् अरो पनि पोर तोयर् कोर उद्बित्-बित्ति गखि बिकल्प। छलोरिए कोम् अरो, अरो वितमिन् प्रसुर्। ए तिअ बिखेक् गखि। भिखेक् गखि फोल्, अन्जोस्, लेक्तोस्। लेक्तोस्, एन्ज्य्मे, अतोरय्, कोरु गखि। जर् फोलो लेक्तोस्, थोक फोलो, थ फोल्, थोक हो कोलु, बबे होजम् गोअ होजोस् होइ। तिअ होसे चालीस पाँच गखि। वितमिन् द् गखि। फोल् हरोर् सैस्थ, अपरि हैछ। वितमिन् द् जुक्तो गोरु गखि।